Tukar sudu suki ni ya ban kujaji ko suki tersadong ko bohewa let galon suki taha suki man ga murnas aego. Sukan beled aji ko bohewa pelonja. So nyu yi nyu yi ni suki tan patsendi ang vatara ila dasaala.